Kaguna'an sakitamasuru rudu'ta sacan mina buk kudo- tudo wotu keimosusuru palele pawawa wiyan tu' akad wiyan te'po pe'no'tu materembu'na sacapakal wi'na pabualese'ina penontu meng gagah sacamel yangkaca oh a'tora pesorurung ikenalan addoh kengonpeto'ye tu'akad bian tembok pe'no'tu meng gagah oddoh kemenpe atas saca pasan ngulun palingcun bawulenewowian atas tansaca ma suru'mabiasa mulai yan tu'du tu'pakeimapawawa palele mulu'na pena'ala sacan mato wulian gacar molor oh gaga murmai'ako ni'tuna kegunaan saca mator nuduna wiya'masurur waca miyako wulian gaca oda'pasumuako adoh gagah mu'ako apalagi cah cenilamo simamengkenno ka'pa minupurogaga nokoitong gam sewowene koiten deim memang mapake mokan pupur gagah ti'ma baminya peno cam mangkilat elekan saca pu'ti lebe pu'ti mangjadi demsaminupuru gaga ni'na pu'ti mosididem